أكيد فم إمكانية للسلام العالمي أكيد فم إذا كان الدولة اللي هي قوية توا تكتفي بذاتها تطور في روحها من غير ما تبقى فم سرعة على اللي توسط عليش ما تكونش فم عليش لازم هي نكون احنا الدول العظمى اللي نسيطر على غيرنا مش شعوب ولا احنا لازم نكون باب العائلة اللي لازم يشوروا في كل شي نجمو ونوصلوا للسلام.